Koosaa daaren aazen dee deken zekelen marawaayit na. Dee awal ya rum. Wom rum <hesitation> tu magana. Woŋg ɟigari, rum tuwaɲ cagala. Neen, nen ruze tabuu tuwin ŋge tabu digena. Kileɲ wo naŋgan tum tuɲ sarkow. Wo taɟanda, taɟanda taɗ kawla. Taɗ ndurŋo, taɗ ɟorŋoo bamiya. Coŋgoto moonɟo wo kanɟe. Woo min rumata, ɗaŋg an baru maane. Baru maane woo bari toogo. Bari toko, ɗaŋg bari tog ta. Batann, moonɟo, moonɟo kow got aazen nde tariɲa guriyo. Monɟo finen, tetariɲa maan tə aaɲel bari ŋgeni. Moonɟo ler tə neriɲa moonɟo toobo. Dala ga siya kal beri toogon ndə, tomo.